Oime ururupia iparapara. Iyuva, joviva tï va, kua reta misi, jare tuisa... yandu jupia ko tuisa yae jare tanta vi jakatei jeje kua ururupiareta ñavae <hesitation> ya <hesitation> yande uru jaeramiño kaa rupi mimbareta oi vae omboa kaarupi <noise>